Ma nā hopenapule o kaʻu hana punahele ʻo ia hoʻi ka hoʻomaha ʻana. Makemake wau e nepe. Makemake wau e hiamoe lōʻihi. Makemake wau e ʻai i kaʻu meaʻai punahele. Makemake wau e inu i ka pia. Makemake wau e hele i kai, launa me kaʻu ʻohana a nanea wale nō me ka noʻonoʻo ʻole i nā kuleana hana.